Kyɛ kadiding ta, in shim isↄ sirik mↄↄ asirik ikparap. Ki ngↄn sɛ yↄng anya-ngↄn anyako ishim ayↄng. bakak sonong naba fɛ fok na ban ye atɛrɛ nadiding. Imi shim kyɛ ninsↄ sirik <hesitation> nayak afɛ yↄkↄnↄng anang, ba be na kpam ikam ↄng fɛ ba yes iwu yɛ a si sↄ sirik a nasara. Iyit, iyit bafɛ baat, ki ngↄn bɛ nkpe kparap ngↄn da sↄ sirik e ba da ka nye mo sirik. Ayↄng wat a ti yↄng fɛ ba sↄ wu nɛ na diding. Ngↄn-imi fi shim asirik kin sɛ sirik awo ni in sɛ kam. A ba in shim in ya tɛrɛ yɛt-yɛt nadiding musaman nunom inoso yↄng fi da tsi di yan adakunom ntong. Bakak se ba sonong ba beseng izen na tɛrɛ, iyit, imi in shim ba. In shim kin sɛ asirik ↄng fɛ imi nyet iwu in da sↄt kɛ ikam ayi inyↄng ra se gyat.